Uwimbi mbombo janjene uvukida <noise> ila uvukida kukwene kulikuketa, kulikukida ing'onze, uwesa ukidire ing'onze, uvikide ing'onze ijiuva ukidile umani ing'onze au uhisafisa juve ing'onze au kusafisa umwana, utumila uwembe. Afu uwembe wuwo wesa utumile ukukidi ukuku ukuku ketera umwana, wesa ukutumila ukuketa umwanwa ukuketa u- umunu jujune ula ata juvo ukutumila ukuki- ukiketa, uwembe uwsa utumire, ukufumura umwenda kwakutsana umwenda, uwimbi. Wembe vuwa, uwesa usafisisye ihinu kikyoni hiletafu ukukida labuda, ufumula fumula isyinu kama imwenda ikitambala, ukukida ing'onze, ukufumula umwenda ukubela ukufumulika uwesa utumile isinde u- u- uwembe. Uwembe uwesa utumia ukukidira ikinu ikyaplastiki kama ilikaratasi, ilijava, wesa ukutumila ukukidira iuwembe, uwembe voowa, uwese utumile kusyinu syolosu sana tumila uwembe kwasababu, isyinu syolo sisaja vakajitu valetire imasine koo kuketa natuketira sana <noise> ila tutumila ukukida kama ukukidira, kama msaluni utumila ukukida ilasita. Tinavenale, utumila ukukida, istambala, utumile ukukida ukufumura ihinu ihuinilwesivi. Kuwesa utumile ukukida ing'onze, kuwesa utumila ukukereta ukukeretera ing'onze wesa uvikirete juve, wesa ukeretere umwana, au uwesa uke ie- uwembe vouwa wesa utumile uhu- uluj- ukuling'anywa ahinu labda uhuling'anywa kama umwenda kuseka kuno ukuwesa kuvetare vupande, <noise> au umu- uhulisemu nuku kuling'anywa, ifitambala, wesa utumile uwembe. Wembe vouwa uwesa utumile, ukukedera inzuiri labda nale, wesa utumila ukuti- kidira ing'oonzi itsamwana vitsyako, wesa utumile ukukahehi kikinu kira we- afu silajijo uwembe, <noise> ukendi navo munu labda nahuvuzi wesa ud- ukidire uwesa uwikide tena jiuve vuwembe. Uwembe wesa utumile kukaheko ukudi ing'onze ukukidira umwana, ukikida juve wesa utsanile hinu, wesa usanile ikaratasi, wesa utsane ikinu ikyaplastiki, wesa utsanile ate- atauvukuta tukeleta, ukukereta isehemu ponajitaka atakama mumisa, wesa ukereteri uwembe.